ذات مساء -إس- إكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة عائمة على سطح البحر، كانت قد قظت يومًا طويلًا في الصيد، وعندما التقطت الزجاجة شعرت بشيء من الغموض، عندما فتحت الزجاجة، وجدت ورقة قديمة مكتوبة بخطٍ جدًا جميل كانت الرسالة تحكي عن كنز مخفي في جزيرة قريبة ووصفت علامات ، ومعالم تساعدها في الحصول إليها.